í Hamraborg í Kópavogi Almar Steinn Atlason Almar í kassanum skildi fyrir nokkrum árum og ákvað af því tilefni að saga í sundur hrærivél

vænt um þessar meðan ég var í meðferð á Vík smyglaði inn þessari olíukrít og var upp á herbergi að krassa þótt Almar Steinn sé ekki orðinn tuttugu og sjö ára hefur hann reynt ýmislegt hann flutti átján ára að heiman ætlaði á sjóinn að loknu stúdentsprófi frá m h en sótti um fyrir hálfgerða rælni á myndlistarbraut Listaháskóla Íslands þangað komst hann inn og olli sannkölluðu fári með

árið tvö þúsund og fimmtán þar sem hann dvaldi nakinn í glerkassa í beinu vefstreymi í heila viku mér hafði nokkurn tímann dottið í hug ég setti þessa myndavél þarna til að byrja með til að vinir mínir gætu ekki sagt að ég hefði svindlað það var ótrúlega ótrúlega skrítið að að fá svona mikinn meðbyr þetta svona anarkismi virkar ef maður berskjaldar sig

þá vill fólk hjálpa manni athyglin var eiginlega erfiðari en ég hef oft verið einn það er ekkert mál að vera einn það er bara gaman en athyglin ég átti rosa erfitt erfitt með það

einhverjum það þetta er eins og málverk það kemur engum við hvort ég mála hakakross eða hjörtu eða typpi fyrr en ég sýni einhverjum málverkið þá

að gera fólki það viðkomandi

alltaf séð mig sem málara fyrst og fremst og alltaf verið að mála en eftir þetta kemst maður

gjörninga sem er ótrúlega skemmtilegt

í gjörningi sem hann tók þátt í með Unni Elísabetu Gunnarsdóttur

það var ofboðslega skemmtilegt Unnur hafði samband við mig spurði hvort ég vildi vera með örverk á þessari hátíð sem hét ég býð mig fram ég eins og góður drengur fór í kvíðakast og fór að hugsa hvernig get ég látið einhvern

skrifað fyrir sjálfan mig unnið með mína nærveru og reynt að ýta mínum mörkum en hvernig get ég

mörkum einhvers sem ég þekki

óþægilegt og fékk samviskubit áður en ég byrjaði ég ákvað að koma þessu samviskubiti áfram beint til áhorfenda þannig að ég setti svona kassa á bakið á mér og bauð svo fólki inn í þessa kassa einn á hverri sýningu fimm sýningar bara hvað sem því datt í hug var með uppstilltar leiðbeiningar og og svo kom Unnur alltaf og gerði eitthvað líka svo ég gæti komið samviskubitinu yfir á hana líka þú gengur mjög nærri sjálfum þér í þessum gjörningum fyrir mig er svo mikilvægt að ég sé að ögra mér ef að ég er ekki skíthræddur fyrir sýningu þá veit ég er að gera eitthvað vitlaust ég læri það og

gjörningar og athygli og

tíma á milli ég ræð ekkert við þetta mjög mikið allt í einu svo hef ég verið að einbeita mér að

að finna einhvern rauðan þráð í minni listsköpun traust er einhver magnaðasta

sem ég upplifi dags daglega það er

fólki þykir

vænt um traustið sitt traust sem það fær og

til hringi þar sem við getum treyst því það er svo ótrúlega góð tilfinning að geta treyst þessari

byrði sem tilvistin verður með einhverjum það þarf ekki að vera einhver sérstakur það getur verið

afgreiðslumaðurinn í sjoppunni eða hvað sem er en það er ótrúlega gott að treysta og vera treyst og þá finnst mér það spennandi tilfinning að vinna með segðu mér frá sýningunni sem þú ert

Midpunkt þú ert að fara að saga í sundur hrærivél þetta er einmitt ótrúlega þægilegt segway inn í það því þar er ég að

hvernig hlutir sem maður býst ekki við að fari í sundur gera það þetta eru mjög algengir

vélin er hjónabandið

hjónabandið er búið er algjörlega fáránlegt að Kitchenaid vélin haldi áfram sjáið fyrir ykkur Salómon sem stakk upp á að skera barni í tvennt

tvær konur sögðust eiga sama barnið en hvað hefði gerst í

hatað hvor aðra meira en þær elskuðu barnið hér er sitt hvor helmingurinn annar annar tilbúinn fyrir mig og hinn á leiðinni í póst og verður vonandi póstlagður í lok sýningar þetta er lang efni sem ég hef unnið með Kitchenaid vélar þetta bara fer ekki í sundur það voru yndislegir menn í Steinkompaníinu sem hjálpuðu mér að brjóta þetta í sundur

ferli er þetta ég horfi ekki á það svoleiðis

skemmtilegt fyrst og fremst að fá að vera nógu athyglissjúkur til að taka einfalda vangaveltu og troða henni upp á almenning það er fátt skemmtilegra en að vera nógu sjálfhverfur til að geta sannfært suma um að manns eigin

einhvern veginn listamenn og fjársvikarar vinna

nokkurn veginn eftir sömu módelum nema að listamenn útskýra fyrir þér oft að þeir séu já góðan daginn ég heiti Almar og

að selja þér með plasti á hvað segjum við hálf milljón út af einhverju

eðlilegt að myndlist kosti því þetta er djöfulsins vinna fyrir sannarlega ekki neitt oft

með gripi minjagripi já merch það er alltaf

mig langar að vera rokkstjarna á eigin forsendum ég get ekki sungið nema hérna inni því það er svo brjálæðislega góður hljómburður að að vera góður

í mínu tilfelli er tillitssemi að þekkja ekki neinn

að vera góður er

í mínu tilfelli er tillitssemi að þekkja ekki neinn ekki neinn